كمية الماي الي اشربها يومية اني يومية شكل طبعا بس اكثر شي اشرب لتر ونص لترين لان هو اصلا مفروض اكثر علمود واحد صحة البشرة صحة الكلى مالته والمثانة بس ما اكدر يعني قبل جنت حيل اشرب ماي شو هسه حيل مقللة اكثر شي داشرب لتر ونص